Misy karazany maro koa gny sauces fa gny hasiako resaky eto angamba gny sauce tomaty zao, matetiky fampiasa andavanandro amy gny laoky, ah amy gny composé amy gny misao, apetaky gny sauce tomaty aloha fa tena mihina tomaty gny malagasy. De avy teo koa misy gny sauce piment, raha te hagnamaimay anazy kely tegna, matetiky amy lasopy sy composé ndraiky gny fampesana anazy. Misy avao koa gn'olo mihina anazy aloha agnaty laoky. De misy koa gny sauce voanjo. Amy brochettes gny fampesana anazy matetiky aloha, afangaro brochettes gny sauce voanjo igny fa mampatsiro anazy kokoa. Angamba reo telo reo gny tena hitako fampiasanay atsimo atiky, a faradofay, amy tanin'ny Tanosy io atiky.